פיש האלט זיך נישט פאר צו א לאנגע צייט, <hesitation> חוץ אויב מ'לייגט עס אריין אין די פריזער קען עס זיך האלטן פאר לענגער אויב ס'ווערט פארפרוירן, אבער נישט פארפרוירן נאר אין די פרידשעדער קען עס... איך מיין אז א וואך איז שוין אפילו צו לאנג, ס'קען זיין אפאהר טעג, אזוי ווי ס'ווענדט זיך מן הסתם אויף די פיש און וויזוי ס'איז איינגעפאקט אבער נישט מער ווי דריי פיר טעג.